Nebya ejt's dun ya'a i'ixë yë amaxa'an am yë refrigerador dunt's du ya i'ixë jue yë këxë ji'ip padaka'ap në ko'o jadun kyojäp në ko'oda këxë ya'aj tëchkë wen je'e ka'ay dun kya ma'atyë ti'ijatpë dun mëdë majunyaxën neib t'such ji'ib du këxë padaka'ap pues jue yë dun tyumbë në ko'o dun kyamatëp këxë ji'ib mkubi'iw mkuko'owëp medyëbë dun madam pakya.